Ara-dalagna izy koà aminah edy ein, mandeha manjanaka planeta hafa mbô ahitavagna hoe ohatra misy raha mahazo ôhatra hoe i tany ty de mbô managna ressources hafa andeha ampeseny fô raha ohatra ka hoe ihonogna amin'ny tany fogna de tsisy fivoarana dikany zegny zegny de manjary mintsy aminah mandeha mitrandrandraka hoe aiza koa misy planety hafa manjary hipitrahana na manjary agnanôvana raha.